Da nui auti as fa pa la salsa al curry perché l'uma pa ël curry, savuma gnanca co a sìa